A bank, ia ra pakana, ia ra pal nina a tarai, dia vung kadia mani tana. Dia, nurnur tara bank ba na balaure nam kadia mani. Ari dia, dia, dia, dia, dia, nam, dia vung kadia mani tara bank iat. <hesitation> dia tutuluai bula na mani. Dia vavairop na mani bula. Kadia mani iat dia vairopia tara bank. Dia tutuluai bula. Dia tutuluai tai ta umana enena pi dia tulue kadia mani uro tai ta uamana niuri diat tai ta umana enena pakana ma dia varuk bula kadia mani, pi kadia mani i va aro ra bank dia gire bula ra tarai na papalum aro ra bank pi dia, dia kap na marmaravut, pi maravut diat ure kadia mana pal na kunukul bea pal na vapipia ati ra balanagunan. <hesitation> Tikana magit bula i boina pi a tarai dia vung kadia mani uro bank, tago diata vungia ati balanagunan ba tara mana kubai diat io, ona pal na io, ivana, <hesitation> kadia mani na rara. Bea tena nilong na pot na long pa nam kadia mani ma pa diata ki vakuku pa kadiata mani. Tikana magit ni bula ni boina tara bank pi, a tarai diata, diata vung kadia mani aro ra bank. A bank ia tikana bona pakana ni pi tarai diata vung kadia mani tana.